वैक्यूम क्लीनर से आफ़न अपना घर की परसी पे <noise> फैलियो धूलों ओर धुला का कण साफ कर सका। असा तो आफ़न पर्सी पे फैलियो धूलों ओर ऊका छोटा मोटा कण बावरा की मदद से भी खाड सका। उन कण ये सुपड़ा, सुपड़ी से भर के थैली में एक्टा करके आपन कचरा गाड़ी में भी फेंक सका। पण कई हे के वैक्यूम क्लीनर <noise> रेवे नि जल्दी हो जावे। ओर <hesitation> काम आसान भी हो जावे। जिसे आफ़न वैक्यूम क्लीनर ये काम में लेवा । <noise>